पहिली हो कायर्यक्रम किस गजाँ करता तोह बायूं जाव, त्या कार्यक्रमामं कोण कोण आस्तळे तेह बायपाचे। एकदा प्रेक्षक केले काय तेंका किस जाँ त्यान कार्यक्रमां तेह बायपाचे आनी तासो प्लान कर्पाचो। तेंका किस बारा शिख्पक आनी बायूं मेव्ट ताशा कर्पाचा आनी आशा तरेन तोह कार्यक्रम कर्पाचो।